لا بد من انو يديها زمن كفايه والتمرين اهم من كل شئ ، ويعيد الحاجات كتير قدر ما عاد وكرر بترسخ في راسه اكتر.